Ny tena tanjona am'lay paosy kely eo amin'ny jeans ny fiheverako azy a, de fametrahana zavatra faran'ny kely zay tiana hotehirizina tsara rehefa mandeha ianao a ka tsy tiana ho very.